गोड़ान ताया ती गोड़ा बारला लागे, दिवासां बोनावेने, दाहडो राखे ती नवाई होवे ती नदाड़ बोनावेती। गोड़ान ताया गोड़ा उर्दीना डाल भिजीन बोनावेचे। उर्दीना गोड़ान चौधान तया गओडून का गुड़ ताया। ते खतूर लागे तोसला लागे तोसला लागे। ये पेल गोड़ान की ना गोड़ान वेने हावी गोड़ान वेने आउड़ टेने गोड़ान ऊसे। हिये गोड़ान दीसरे गोड़ान वेसे गोड़ान नी हमरक़ियाकें गोड़ान । हिये गोड़ान दीसरे गोड़ान नी ती गोड़ान या ता भोजले जुंडला छ चलीज कयेयम गोड़ान।